Tesare komid kenina rroz kesakakeni sakawenila sikgakan to nisa rroz go to <hesitation> nisan guwelinan wlasa gak gakan to plat wao buenchalr lo to xmolbuin chen lo to xkomid wen, to komid chene wen to chekgya to chit ni gayzə te chonlo gok kn to xobyin, kon to guet wabuin ratotipogakə xniagakin ki shen kon bitiush lin kon bitiush, siknare plat nare roskich ki na planare lni komid stanenare mosknato mols nare to komid de fot tinareni to sa to chenezə siknare <hesitation> to rosshniake nan to shii, ren komid chenen to chit naꞌ to xob yin grnaꞌ naren to byenrawnikə diferente.